'O tiemp libero p' fortuna dicimm accussì ci sta chi chi fatic, fa <hesitation> imprenditore, fravecatore, gent che veramente fatic dodici, quattuordici ore 'o juorn e tiemp libero ten poc e nient. Magari tene 'na famiglia e quindi torna 'a casa e resta cu 'a famiglia. T' prepar 'o mangià. Adda fa 'a spesa e quant'altro. Io p' fortuna, impiegato, tra <hesitation> lunedì e venerdì fino 'e cinc 'e mezz, sei, poi 'a 'na certa ora stacco e torno 'a casa. Famiglia e femmen 'a pensà nun ne tengo p' fortun e quindi dicimm m' pozz dedicà a me stess quando tengo l'occasione e infatti quann esco d' 'a fatic, poco fa m'aggio iscritto 'a palestra e <hesitation> nu poc 'e benessere, nu poc 'e attività fisica fa semp buon. Quindi. Poj stess 'a palestra, dint tene 'a piscina, t' fa fa 'e corsi, calisthenics, box, chell che vuò fa faje. Quindi si teng l'occasione 'e perdere nu poc 'e tiemp e passà nu poc 'e tiemp accussì mo facc dint 'a palestra. Almeno n'oretta <hesitation> nu juorn sì e nu juorn no e poj invece n'ata cosa che mi piace fa è 'a sta cu 'e cumpagn che ij nun veg tutt tutt 'e vote. 'Na bella partita a pallone, calcetto ovviamente e tenimm stu gruppetto ngopp a Whatsapp, che simm trenta, quaranta 'e nuje. E 'na vota 'a semman c'amma fa 'a partitell. Passamm l'oretta accussì. Ci sfogamm nu poc, ci facimm 'na chiacchierata, magari 'na magnat 'e pizza quann ascimm. <hesitation> Principalmente attività, pò quann esce pur 'a bella jurnat, uno s' va a fa nu girett, pure accussì 'na camminat miezz 'e vie. Via Roma ccà a Torino, ti vaje a fa 'na bella passeggiata vicino 'e negozi. Dicimm stu genere ccà pecchè alla fine basta poco, giusto p' p' staccà nu poc 'a capa e sta senza pensier.